<noise> Gny fampiasa voanio! Atao solon'ny menaky. Izay amin'gny ankapobeny, izany hoe, <noise> laha ohatsy ka hahandro ravikajaka ategna ka tsy te hampiasa menaky; <noise> da igny Coco igny gny ampiasa da mitera-menaky igny sady <noise> misy tsiron'ny Coco koa gny hanitegna sady magnitsy Coc.